شهري المفضل هو رمضان استمتع به لأنه شهر العبادة والتقرب لله وكمان الأجواء الروحانية فيه مميزة أحب تجمع العائلة حول الإفطار والسحور وتبادل الفطورات والحلويات رمضان يعزز من القيم الإنسانية مثل الكرم والمساعدة يخليني أشعر بالراحة والسعادة